La cucina di lu Belgiu è influenzata di li paisi vicini ca sunnu Francia, Germania e Olanda. Nni lu Belgiu, sunnu assai canusciuti li patati fritti e la sausizza di porcu. Lu Belgiu, è un paisi canusciutu chiossai pi li cosi duci. Tantu famusi sunnu li Gaufres, chiamati macari Wafels, ca si màncianu cu lu cicculatu o cu la crema. Assai canusciuti sunnu macari li cicculata di lu Belgiu.